<noise> nako ngone dina loloda so ja dorom manege jaakana a okia ena mau ma ilingi isupu manege okia josi saono manege kabingi ma kai atau sapi ma kai ena manege ena manege biasa ja noa nege okia mesjid oka karna jaakana manege maruka sama de ka tifa ena bolo ena manege nako ja posana ma ilingi kai kurutu karna dorom manege nako josi sao oka de kabingi ma kai atau okia sapi ma kai manege oh kai kurutu ma ilingi.